اقول له حاول تبدأ بخطة بسيطة، مثلا انك تسوي تمارين خفيفة يوميا في الاسبوع، ويخلي عنده هدف انه هو-الهدف هذا ان هو يشارك في مسابقة صغيرة، ولو معه صديق او مجموعة من الاصدقاء يتمرن مع-يتمرن معاهم بيكون احلى واحلى، واهم شي انهم يستمتعوا ما يحس بالضغط عشان ما يترك.